په فضایی ستیشن کي کوم وخت چی تاسي اوبه او خواړه ولري نو هغه د وخت تیره ولو لپاره باید مطالعه وکړي رسامي وکړي که انټرنټ لري انټرنټي پاڼې وګوري د فضایی ستیشن په اړه په ځينې پاڼې نوری وګورې .چي مطالعه مو زیاته سي ترڅو تاسي دفضایی سستم په اړه آ لاندی معلومات ترلاسه کړی وي او تري استفاده وکړي